Ye yimamti tami kan nwajet, niŋshe, ɓaɓon jejua yo, yel kako niŋ nwa timini gangni gbene ɓo u ɓon lare jua ka larere da yunung wuu, yoo ɓo wishi jua da voroka ɓo yila ne ɓeri turi Yeshu da pi ka shubɗi rab, nin yi ɓaɓo wishi jwa, yo ni ɗoniŋ ka daba nuŋ gangni gbene ɓo wishi jwayo, voro kaniŋ wi meletishit da daɓa nughi nin yi ɓon shi wishi jwa, niti luki ti luki, lukni we, yel kako ɗoniŋ ka gaa ɗe nuŋ kaniŋ bereŋ nwani da biyele, ninne voron ga ni bene ɓonshi wishi jwa, niwe ti luki ti luki, ɗuma wa ge mi kung weleni yo ki ni we, voroen ne niŋ shi bene did she, ɓoŋ shi gumi jwa.